leddi Irelannd ni ɓe ɗon yiɗi nyaamugo kuujeeeji nder ndiyam, ngam ɓe ɗo ha dow ha gefe ndiyam, ɓe bana liɗɗi jee woni ha ndiyar, bana pa'ɓi banabo ɓe ɗo nyaama kuujeeeji baafe pat kuujeeeji waɗi baafe soosay ɓe ɗo nyaama, ɓe ɗon mari maaloori seɗɗa, bo ɓe ɗo mari, bo ɓe ɗon nyaama ɓikkoy leɗɗe soosay ɓe ɗo yara giya soosay bo.